أنا من الناس اللي أحب <hesitation> يوم ميلادي <hesitation> إني أحصل هدايا، ما أحب يجيبوها لي فلوس <hesitation> طبعا لإنها ال- الهدايا بيكون لها معنى إنه الشخص تعب وخرج وحاول يختار شي جميل وشي هو واثج إني أحبه <hesitation> إختار شي على ذوجه <hesitation> ودفع فيه فلوس ما بخل عني، يعني بيكون لها معنى وذكرى أفضل.